بعد عشر سنوات أتمنى أكون وصلت لمكانة أفضل في حياتي. سواء على الصعيد المهني أو الشخصي. أحب أكون شخص مؤثر في مجتمعي محقق أحلامي بشكل ملموس. كمان أتمنى يكون عندي وقت أكبر للسفر وإستكشاف العالم. وعيش حياة أكثر توازنا وسعادة همشي إني أظل مستمرة في التعلم والنمو ما أوقف.